Mii ye ma daɓon twukwo tu n hakwun ɓo, mii ye ma daɓo n twu kwo twu n bwu gba ɓwa ɓo, bwu gba ɓwa, kwo zhni onya nu, n za ho zahoyu kamata, a woge wo nkwoi, bwugba ɓwa kwo zhni onyo nu, n zaho zaho yin dai wa ɓe anyi n twu n nyiza ɓo, kwo zhni oɓo hnyin hnyin nu awoge hon bwugba ɓwai bwugba ɓwa a kpe kwoye n mwa n nyiza, wato n gba gyiza, bwu gba ɓwa, a to ɓwa za, n wo taba wo ɓwa bwugba a woge wo ɓwu nuwnan, bwugba ɓwa kwozhni onya nu, nzaho zaho yiɓa ɓwa kwo, n ha ɓwa bwugba dna n nanyi, she ha kpe ɓe ho i ɓwa bwugba n na ɓei nɓa gna ho gnagna, o ɓo toi gnaho gnagnanata gna ho ge ho ɓwa bwugban, oɓotoi gna hognagn ata gna ho ge lamdi fwun, oɓo to gna ho gna gnan, ata gna ho ge, ohon honyi la gba gnyi yain, oɓo nu ɓwa ho n kwo dwu ho atala, oɓo nu ɓwa hon kwo dwu ho ko snu, oɓo nu ɓwa hon hota myi, ha shni shni yan, a gnage na la bwugba swa. Nmii ɓa ga misali n fyi-i, ofyi kwo dwu zaho zaho yi lon n ɓoho ɓoho yi, ya ɓe anyi ye yi snu ofyi, yi ɓa je anyi ye fwa ya fwa ofyi, knyi ɓei nyi ɓa myi ya zhai ofya, ɓoho oɓoho yito lo nyi ɓam yi yazhni ofyin, oɓo n ɓwa hnu n yi ɓa myi yazhni ofyi, o kwo nu zlini bwu gba ɓwa, a kwuri, n ya kwo dna dnan bwugba, kwo ofya wna yin knyi sai na, yin bwugba ɓwai lo, azaho lo oɓa da nu kwo fyi, a chi ɓage na, ɓa kwu bwugba ɓwa, a za ho lo oɓa ya nu kwu fyi, a chi ɓa gena, ɓa kwu bwugba ɓwa, a lo oɓa ɓyi nu na fyi, a gna ɓa ge na, ɓa la bwu gba ɓwa, azaho oɓa nyi kwo nu, a gna ɓa, ɓa la bwugba ɓwa, a ɓo n mwa begye, ai gna yi gena, za wo la bwugba ɓwa, zahonu, owo nyan n she kwa twu wo albarka n chei n sa n kwa zhnin wnu wnu yiya, wato hasara, ha chi wogena wola bwugba ɓwa, ata chiwoge wo ɓwa bwugba ge ɓohonu, akpe nya n bwugba ɓwa zhni kwa gaza h habye, ngye oya zakwoi zhni ɓachige, ɓwugba ɓwa, ozan won bwugbai woi wa, woi wa twu kwuta na a sni, o ɓon boda yi da, o kwonu nyi ge, osan ho ɓo n bwugbai ɓwa. Hota taba ha chi a kpe mii kpen, oza n ho ɓon bwugbai ɓwa, ho ta taba ha chige o, n da ma kpe kwo ladiyan, n tunge ɓo ho lo n kwo faru, ɓo ho lo n kwo zhni ha gyege she kwa zhni n-n ya wyeba nyi ho ɓwa gye ge kwo lo lo nu, aa, aɓo ho lo n ɓa fwanu, ha gye ge ɓa ɓwa faru lonu, aa, mii ɓe n ɓodain fyi ɓo, ofyi hoto kpo wna, tun n kwa wuge sh na kpmi yi nu na fyi, kwo wa ɓwa myi myi ya nu n zokwo n nya znazna nya, ho ɓa gye alaba ai kpa je aɓo, o wo kawunu, a ɓa kpa je aɓo, o wo dada nu, a ɓa kpaje aɓo, o wo yanu, aɓa kpaje aɓo, kwo owo nyikwo na, a ɓon mwa begye nna ɓa da, to kpeknyi sheyi da kwo nyi, kwo ma lon wonu, yita kpen, to owazan ɓai che zin ɓa to ɓwa bwugban, ɓa lo ɓa kwu ɓoho zhni n-n gargaja zokwo, kwa zhni kwa ɓen damu wayi, ɓa lo ɓa kwe ɓoho zhni n kwo ɓa ɓe n na kpe mii kpeyi, ha gye kwo ɓe n damu wayi, n kwonu zhninza sa hoi, tun n nya ɓwui n fwuwa anyi ɓo, zayen honyi ho la nya la, zaye ɓagnage na woto lan, ho la nya la, zaye ɓa gna gona woto lan, to oza nwa-n nya ɓwu wo nyi n wo to ɓwa bwu gban. Kwa zhniwo wa gbe dwu, wo zhni gargaja da nu, wo zhni zanu n wo zhni oshna da, ɓei kwonu kwon kwa ɓe nna-nna sarayin mwa, kwain kwa ɓen doknwu nu gi-i n mwa, kwan kwa zhni azan mwabegye ɓa ɓwu ɓa nyi wyewyei nuwna, n tunge osan kwo ɓei kwa ya tnutnu, nkwa wuge two kpe ɓei yelo, ohonna lo honya hon to ɓwa bwu gban, holo hola gbedwu, ha gye fyi kwoi wna h mwa, o hoi ɓwugyi n ha gwo bei zhni zhni-i, bwugba n hoɓoɓa ɓwa nyi, ha gyen hayi, ho gnyi hai ho ɓwa, hoi gye, ho wu ho chi o, akpe mii ɓo ɓa bwugba ɓwa, mii ta kpelo ge ɓo ye bwoin, kwo snulo lai, kwo dashikeyi kpeloge, ɓei kwo nu, kwo to n saki lon, kwa wu ge oza la ho nya, n ho ɓon kwo ampmani-i oza zhni ho ɓo, wo to gna hoge ho ɓwa bwugban, ha nya ɓo to wa yen, ɓei n kwonu, kwo to n bwugba ɓyi ɓyi-i lon, onyan maje da n bwugba ɓwa ɓo, okwo nyi ge osa n ho ɓo n bwugba ɓwai, kwa zhni kwazhni ha ɓwa nya manai, n na ɓye, aɓo lo a dage, onya n bwugba ɓwa to ga hon, mi-i nagyi ta gahon, n sai mwa begye n yi gyi mii na gyi, ya zhni aɓo, n ɓato zhni ɓonu n yi ɓa zhni ɓan she ho gyi mi-i na gyi zaye kwu ɓo zhni ho instead ho ɓwa bwugba ha. Vyi kwo she kwo kamata, ha uyi n nabayi, ha ɓwa pwo ewo, a zhni kwo she a ɓa zhni kwo kwa tache, amma n tunge, ho to n bwagba ɓwai lon, ha gye n twukwo twu ho to ɓwa bwugkan ha ka nya nuwna ɓwu ɓwui, n dwu nyai n kwa zhni n wuna, n kwa ɓwu honyi, mii da kwo ge oma gbagya je n san ɓo ɓei zhni ho la bwugba ɓwa, abwu gba ɓwa, kwon kwa ɓo ho nya manai yi, kwoto kwa ɓen sa yin, mii kpe ge- mii koe lo ge lawo to wulo n soki da, oɓa zhni ho hange ho ɓa ɓwa bwu gba, hange na ho ɓa fwa kwon, amma n ha pa wye, ha bwugba ɓwa dna, kwo ɓa zhni, ha zhni wuna ha mwasa, bwugba ɓwa kwo ɓa zhni aza ɓa gyi ho gyiba, bwugba ɓua ɓa zhni aza, ɓa ɓwa ha da, bwugba ɓwan ɓa zhni, oho nyi ɓwui chehaji ho rayuwa dadi, bwugba ɓwan ɓa zhni ozhi unya kwa ɓwa pwopwo, bwugba ɓwan ɓa zhni kwo oyi knyi zn da wato n gye abuja, kwo ɓa zhni ya ɓwa pwo pwo, nyi to ɓo n bwugba ɓwain, ya chige yi ɓa zhni oɓonu n kwo zhni-n kwo to zhni zhni gin, kwo ɓa gye aba nagyi, ɓa ɓa lo, omii zakwoi ho ɓo nyi, n na ɓo dnawo ashnama kwu na, she aɓo dnawo ashnama kwu na, woi zhni wuna. Owa shnama twukwo, o ɓanu ɓo ɓwan nu, wo nna ɓyi-i lo, wo ɓon bukatain sayi, n twakwo twuge owa ɓyi ɓo fyi n ba, a ɓo gnyi aye gyi wye aloge aye alo, akwu ashnama nyi pyei bayi, she aɓo la n naye, ange nsu aɓo lo a kwu, a lonu n hayi, ofye la gyi, alo a gye ala ashnama kwu yi dnana, to a dna ɓa na lo inyi ma wo zhni wuna, wolo nɓodai nna abwusi ɓyi-i daba na, wo lo n ɓodai n nyi ka ba, to ɓe ye n kwonyi kwo ɓo la ɓe n damuwai n mwa, ɓei kwonyi kwo ɓo zhni oɓonu, nna, a ɓo ɓa ɓwa, awoge ala wyewyei kwu n mwa, alon chei nna unyigwota, amman twukwo twu n bwugba ɓwan wo ɓo n chein, owo, wo ɓo la ɓei ya ga she kwoyi, wange o wo n wo dnaya nyi ɓei n kwa fwalu nyi, woto nɓo ho lonwo ɓa zhnin, ntunge, she kwoyi nu ga, she kwoyi-i nu ɓaje gwo n kwonu ɓmya lo, saho saho yi nyi-oyi, tuntun, oyi nyi kwu chige, yi ɓa uyi yeisu almasihu nyi, kwo zhni ɓo nu, yilo awye gyi nyaknwu, ntwukwo twuge zayi n wonu. Aɓo zhni bin chiche, a gye azanu, nwo n shekwoyi dnawoi lo, kwo dna ɓo agyi ha shnama kwo na, ho na ɓyi-i fyi n ba, to kwa wu ge ho ɓa la matachi hon, amma awo n wonyi, agnayi ge gyiba n woɓo gyinyi, n twukwo twu n wa hakuri ɓonyi, kwo to ɓo gnyi ya nu, wo ɓo ɓwa dna ɓo nun nayi, kwoto ɓo chiwyi gye yin, owa ɓyi n ɓaɓo fyin ababa nyi, ayiwo gena, alaza ɓwa, wo kwu oɓa oba gyiwye gba, ɓdaza ɓwa a kwu oɓa nyaknwu gyiwye gba, ai gyiwye lai, zaho lo n wo ɓyi ma, ntwukwo twu, n-n bwugba ɓwan wo dida ɓo ɓwa kwo nyi kwo ɓola zhni oɓyi znaknyai, wange wota je apyi zhin, n twu kwo twu ge nan wa zha pyi, bwugba n wo dida ɓwanyi, kpeknyi to woda wa ɓwan, har wa dna wo nyan wo ba ba, shekwa ɓe kwa bmawo zhni, wa tnutnu ɓwa, wo gyi mi-i na gyinu, wa zha pyi, kpe knyi wo ɓo ɓa ɓe wa twu zaho wye nwo nu to zhni ashnamayi ɓa gyinan, nwo nu to zhni ɓo nu kwoi kwolo kwo ɓwa owo za mayin, ha gye a ɓwa nasara, n twukwo twun wo dida bwugba ɓwa ɓo, kwo ɓo lawu zhni oɓyi-i nwonu, wa pwopwo ɓwa, n twutuwu nwo bwugɓa ɓwa ɓo, kwo ɓo kwu zhni a dayi n wo ni ɓwugyi, wa pwopwo ɓwa, n twukwo twu nwo bwugba ɓwa ɓo, wo ɓo kwu zhni aza unya n zhi ɓa pwopwo ɓwa.